Gwom, gii woma, ndu ubiiŧa antimbi, ngí nga ayet, angí ngi giraati gijare, angí ngi fiiñi friŋe, ffomte fembe fgadaj. Mo biñaŋ bà gi bo bigii gwilin diwiliin wo, bari nyo mbatu moñu wommu. Mbatu binyaa wi, mbatu moñe, binyaa wi <hesitation> biros, biyaa wi birijja, binyaa mbatu buros. Mbatu buros we gweleman nbúŋ gee gi binriŋ, gee gi bingi túm mo haj, bintúm gmenten, bintúm liiga, bintúm solu usole, mboli gimaafi gisole. We bintúm a mbatu wembe, iyoo ajaa hedu, aa tti fuuŋ agí mo ngi sele, aa ggaadi mo sele, agí mo ngi tíw, aa ggí mo ngi tíw; Bloti billi be btídi reg. Nda amegesi bi asów, bembe anwomte, hana adaa momi giŋ. Wembe wi yaaŧi yaaŧi <hesitation> yetin liiti willi ma; Ndu uyaa mo unan yaa júɓúd, unan bnaage, unan yaa mbatu buros, unan yaa fsole, ngi gjagtu, ngi ganju, gsole, unan yaa ngi selu usole. Ajaa, gwilin womi gilli ma gdúbatu, ŧenŧe anbberebare gi, anmeges gi gdúbatu. Aga gdagí aga sów aga riŋ, agaa gdagí aga riŋ, aga gdagí aga riŋ, aga gdagí, tita a ganju, njagtu, nŧeel, hee blaaŧe, ge gdúbatu ajaa, ngonserfe. An meges gi, aga garde, gitúmti agí ngi fbataŋ, selu usole andagí gsele, anŧinda gsele, anba guruŋa ayaa gleebi. Tíw wommu fana nda hal mo giti mo tíw, antúdi wi, hanu usoli mo binan wu ŧunda. Binan wi ruŋ biyaa gleebu undúbatu, wembe ŧenŧe, ahúri yaa go, gingitin sele gii tta súm. Wembe, a wi ma wi atiga ŧeŋtena nduduulu aga lotte baga wom. Suufo suufi alotin be ngi ge, fe gí ngi fitamin, ge gí ngi wi ma húri yaa wi boonji a lit, antimbi. Iyoo, gwili gtaaj biñaŋ nloobo, ge wosa wosani ggít, njali blaaŧe, nwosa bñefe. Winooni we womin be wii bboonj, ndu uwomi wili blaaŧi doroŋ, wi nyaanti wi, windúbatu. Golla nyaanti ga a gseere, golla unyaanti ga a bton rúuti. Dong habe ajaa nlotte, habe ajaa berebbare dúniyaa willi, habe aberebbare liiti willi. Wee tínga btoon lotaanna ajaa bii bu, bii ñób, basgo yóyin ta woli gaaj, biyaa njan binragimbuyi, be fana ajaa nge wi anŋi wi, umñumoñu wembe anruŋ wi, anan wi garde angonserfe wi wii ŧenŧe. We unwéet uŧeele, glimbiri gŧeele, glimbiri gŧeeli go, waabo biñaŋ hob bo glimbire biga túma a bidoŋ. Me antaŋ woli ajaa, nyaag yaaye bidagí han gsol mo gir. Húra we gí ngi wentele wi ma gdúbatu, a boonjin wi ma gdúbatu, gembe angi bi yaa mo agaa ghaa, nda haag mo anan yaanti wii ginhódi ma. Atúm a fntuudi ajiŋ ha wédi wembe yaa man, anan yaanti sombi ma aɓalag, unan goserfe wédi wembe. Wédi wembe, wu ma anlotti gsele, walla ngi wu maa wi anloti mbatu willi ma ngi wédi wembe. Ndi glimbire ggí mo, wi ma intuug bamba binyaa wi mboyi bamba, mboyi bamba wi maa wi anwitilise. Mma bi ngí njali wentele ma. Iyoo, nɓende, nɓendi gommu, anɓoŧi gi, anan gi dagí han gsoli gir, ge fana angí ngi gitúmtin wi ma. Gembe gdúbatu bingi gyaa mo mbatu, nda anloti mbatu nɓende, nda ajiiŋ ftuudi ma atúm wéde. Atti nan yaanti gɓendi gembe atúm a wédi ma, haaŋ gɓéŧi mo, anan yaanti gbii ma gdúbatu, anan túm wi ma antúm, atúm liiga, atúm wentele, selu usole, hesindosit, aloti suuf filli ma asów, atúm mbatu wembe a suuf ma saanti ma sów. Ggigil wommu, ajaa wom bi, blaaŧe ajaa nwom bi, waabo bjaa ma yísi bo gloti glla. Wi maa tínga saag ma nóbti biñaŋ, uu tti siim ajaa ngi tansiyoŋ, a <hesitation> frasa dimbele. Me waabo ndu ubiiŧa tansiyoŋ ñób, biñaŋ aa tta womi gwili gfana, fo diwiliin, uu ttúm diwiliin a gsele bii yyaa ho ga anjaba, blúfat, ajaa hi unwéeti, awomi blúfat, tita blúfat hana flúfat. Bin gee bwus mbanba ndas bi, boli mo ŧenŧi wembe jéeŋ hali ma nto góbi fjéeŋ fjéeŋ fembe binloti fi. Fmaa binlotti gsele, bii tti floti mo gsele bifiyaa, njan fjeb fee biyaa bsugul. Bsugul wee gí fjebu fjaa, he biyaa júɓud, júɓudni bjéeŋ ge gdúbatu ge ajaa nloti. Wembe wi gí, ffomtena ajaa, wala, geg bâa bog húru. Gembe gmada, ŋóodu momu, nsdu ugí yaa bâan ma bâfuuŋna gi, bâmadana gi ŋóode. Ñe a hódi wiinda wo, mbamba ngi gí mo ngi glimbiri gsole, basgo bâgí ngi mbaa glimbire. Anín hiinda han wammu glimbiri nniino, gtiga a boti ma han wammu, ayaa mo atti gyaanti. Iyoo boli mo bâloti mo gsele, bâgí ngi wédi glimbiri ma, bari bâgi ngi glimbiri gsoli gembele ngi haji sa ahaa atúm a gseli ma hanganti utúm mo diwiliin ma haj bari angi túm mo wenteli ma haj. Iyoo, gembe gdúbatu gmada ŋóode wammu. Gbúyi, gbúyi ga a fnjiŋni fo, uñóbe laafi ga a fnjiŋni fo uñóbe, biñaŋaa tta ruŋ womi gfúti, bina yaa fúti we gí win biserer. Me bdiidoo bdiindi ñe ngi gomande mo fúti, nwom fúti, ge gdúbatu ge gí gi ma húri yaa biñaŋ ma loo bogon béede, bogon béede bwom bola ggi bi ma yoofni bogon béede boonja. A bogon béede ugí ngi ñeelen unyaa bayo, unyaa fúti, a bogo béedi bwodi bembe. Iyoo, maalu wo biñaŋ ma nyaa ye doroŋ. Bogo briña ngi bogon béede, moonŧe beeba ajaa ma húri yo. Maalu binwomi wi, bari ngette ndaani wi fana, nda ajaa nda anwomi maalu mboli njuuma. Me uleeyi we, ndi ngette bogon béedi wi mo, bogo briña, hala suufi moonŧe, wee gí bwona ajaa ma. Waabo bânŋóodna bo ɓaasaa tta ggí biñaŋ ma ŋóoda a gwilin béede yaa gaju, gaju wo mbóoti bân bóotini wala.